आँखों की देखभाल का वास्ता आँखों की साल मा एक बार नियमित जाँच कराईं चैन्दी साल मा एक बार नेत्र रोग विशेषज्ञ थें दिखेक आँखों की जाँच कराईं चैन्दी। चालीस वर्ष की उम्र का बाद आँख का दबाव की जाँच कराई चैन्दी। पचास वर्ष की उम्र का बाद मोतियाबिन्द की जाँच कराई चैन्दी। स्वस्थ्य आहार कू सेवन करीक थें यानि कि हरी पत्तेदार सब्जी, फल, तैलिय मछली, बीज, नट्स, पालक, समुद्री आहार थें अफणा आहार मा शामिल करीक थें विटामिन सी और इ, जिंक, ल्यूटिन और ओमेगा थ्री फैटी एसिड का पोशक तत्वों की पूर्ति करीक थें हम आँखों की देखभाल कर सकदां।